ஒரு புதிய நகரத்தில் பொதுப் போக்குவரத்தைப் பயன்படுத்த. பேருந்துகள் ரயில்கள் அல்லது சுரங்கப்பாதைகள். போன்ற கிடைக்கக்கூடிய விருப்பங்களை நகரப். போக்குவரத்து பயன்பாடு அல்லது இணையதளம். மூலம் ஆராய்வதன் மூலம் தொடங்கவும் பின்னர். உங்கள் வழியைத் திட்டமிடவும் பொருத்தமான. டிக்கெட் அல்லது பாஸை வாங்கவும் நீங்கள். நியமிக்கப்பட்ட நிறுத்தங்களைக் கண்டறிந்து. தயாராகவும் தேவைப்பட்டால் உள்ளூர் மக்களிடம். வழி கேட்க வெவ்வேறு கோடுகள் பரிமாற்ற. புள்ளிகள் மற்றும் திறம்பட செல்லவும் சாத்தியமான. அட்டவணை மாற்றங்கள் குறித்து எப்போதும் எச்சரிக்கையாக இருங்கள்.